أكثر لعبة كنت أحبها وأنا طفلة، كانت البلايستيشن، كنت أموت على البلايستيشن مرة أحبه، وكنت العب كراش، طول اليوم طول النهار طول الليل العب كراش، ما أمل ابد.